Ignodon gnodoma yomé chiréni, kiguima, di sougouma, di konna. Ghounné siréne, bougourma chiréna, ithiouwouma dane chiréna. gnodiou yongoni di nini soubema chiréna yike, a tékine yike nirema ma mola yike atékine sike. Bougourma dane woma akoubouni a djéye makama mola yike a boungkou, ithiowouma dane foune dane na yéye makama alo sike agnata sike, atékine yike, na yikine mo mola yike a sike. Gnodon gnodoma gnamé yomé simrani an gnode, yomé mine bouni kalé hum gnodiouma malé wo sougouma la wo, di darma, di bourgourma dane foune dane chiré, a gnéye mo makama doron mola yike sike a doké foune, ghounné né chiréne. Dogouma dane foune danan di sounna ignama famane, wama famani doron koutou soumalé wo, sounna dane fénan séne, sounna a fétati gnodiou witimalé, mo férine fo hanna ga gnode mo lon, ala matimo, mo gnéno boundou alaka boundoutou, mo gnéno kine toughama lé, an toughane touma fénan mola yike akadji bété, thioghoma kandji sike, ghounné fé sounna fé nama. Botima mo férine fo nan a baghme mo néyine an sangui gnodiou tibate sanfini a dabou botouma mola yike a kandji bété, sounne fé séné. Thiouwouma fou chiréma fé yalé, thiouwouma fou chiré, wama koubouni nimo boughounne fo nan mo fourato nan a sike lé titanan bari nima, na sike mola di atoké lé, dounou dounou mo bato nan mola yike a rémani asame koubou ni, akane na sike a gnama thiké boune, té wama koubouni a gnama foune nan. Thiouwouma an talima, gholma founan nalkato lé biti kama, a kane nalkati gholma lé founne dane fé fou chirama lé dane thiouwouma, an chiréne.